أول شي باخد معاي خيمة, علشان أحمي نفسي من الشمس, وبعد بجيب موقد للطهي, علشان مهم للأكل, وثالث شي, راح أخد ماء كافي, لأن الحياة بدونه صعبة, ورابع شئ أدوات الصيد, علشان أقد أجيب الأكل, وأخيرا باخد كتاب علشان أعيش تجربة القراءة, وأسلي نفسي في أوقات الفراغ.